يوميا أشرب شي أثنين لثلاث لتر مويه باليوم أدري أنه المفروض أزيد من هكذا لكن هذي الكمية اللي أنا أتذكر أشربها لأني ما بتذكر أشرب مويه من الأساس كمية جد جليلة وايد جليلة مافيني عيش عليها لكن خلينا نقول هذي الكمية أسبوعيا أربعتاش لتر مويه.